Dietada shakarni kamaytirish uchun albatta, birinchi navbatda shirinliklardan voz kechish va turli xil gazlangan rangli suvlardan voz kechish kerak. Shu orqali eng katta qabul qilinadigan shakar miqdoridan voz kechgan boʻlamiz.